Ka mwuriru mwala do ho sehre, ho sehre do mieram hendu, mieram hendu hendu hennan, mieram bo katam, polanda do chudi kit di gam.